<hesitation> karazagna sports fizahavako zao ai, <hesitation> misy dimy: <hesitation> foot ii, basket ii, <hesitation> tennis ii, <hesitation> volley e, de natation, fao leha fidolaviky ndraiky ii aroa fogna: <hesitation> basket ii ary foot.